Oire varueretoavi iava reoreoparai ro irapa ruipaparaveira rutu oisiora rera aiopaovo ragai varoia auepa ruipaparaveira rutu atari, osiora atari aiopara uva, resipa karevi-eii okareapa ruipaparaveira rutu osiora vokare aiopa, esia vokare rutua vokareo atari kare vova avakava, viapau ari vokare viei resipa kare oravu ataritoira vo toupareveira uukova, iraparuipaparaveira rutu, ira oupaiveira oearovu oirara vosa sisiropaveira voari uukova ra rera ouivere. Uva era atarito irapa ruipaparaveira rutu uvare, vosa rera oririvere ora rovirovuia rera oririrevere ra vearoa rutu karekepievere vari uvuipai ra va tapiri vere. Vearopievira rutu parurevere rovi rovuiare ra Ma-ma oruopievira va tapiparivere. Eisi uva ragai reraroa era varuereto irapa ruipaparaveira rutu. Vara rutuiava varuara era atarito rovova uukovi irapa ruiparaveira rutu oisiora rera aiopa uvare, riroava siopea toupare ora gorotupievira touparevoi. Reravaro gorotuavi ra avekatapievira raga sopeara oupa rivere or vara oupavere vara aiopasia ari okarerovu viapauso evoea aiopa veira rutu ari era atarito vova uukova ari erapa ruipaparaveira rutu osiora rera aiopa. Uva era era ragai reraro varuereto.